Neda tu miakole ta rino rilo xinla nardika nika tela nika nakan tu leido tuwon le, xinla oino tuxo one darna aguate niakala xi xita xise tixi setise xinla dolo dan roko lo da ai dolo moti kan nakan, biena no wada na weno ladir ladika gad tu lei xinla xid lokan nordika aceite lora nin xonkan lli per lei nento lenio kadi xinadika gunen xinla gone da to toble xio untə wentodda niya lo torkan da tienda male de xinchoa jaxuale la mi runlan to chuale chin tamargo kan xindawe tele xinla kax frito kanle wa ni loi wet wendor per la tlan lanto kano rondox xnaꞌ xnalalla ojuneno leno xinla aceite laru chinka tenecho llin kwa le xinka seiti lana ni gandolo seiti lo chika mieti per naniena nou da no wenro o par xnaꞌ diikaꞌ guno neganto le xinla ni guṉ xṉaꞌ llo ganto lone xinla waka win